<laughs> Dimy minitra zaiñy e! Bakeo koa adiñy iray koa misy vahiñy ho avy adin'ny raiky zay aloha zay aloha da tsy mahavita mahandro vary Tsy mahavita manokom-bary añao amizay miaraky laoky. Fa mangala paty avao añao e da asiañao lasôsy aoky manamboatry soa añao da manamboatry sôsy sôsy soa paty iñy tonga amizay vahiñy iñy ao da mihina.